Aa nshe butu buko na niyagawa tumbula nzhe nu ushwupwu ata ɛɛ hiej iwɛtɛsaaj. Ba pata ngaa name nu-ugindu na ehwurembe nshepi. Bi yikwo na ngee zeni gana eti kwuni iyi ne intimengeni iwɛ maa ma yaga n-ndumwo nu bwa hiij she, usho bwa. E hiej umasha na butu yaje na-ame ubwa bo mbisono mu nu kpogwu. Ihiijshɛ gana na bee meme peni n-iyi ya agwatana, iyebi shɛ gana na baa zasa urina nu ugondu. Utata shɛ gana na tibee keleji shi kaa u waba ubwa cela. Inye she gana na bee meme peni du no tusoso tuna ata nda gana nu umakarato. Baa sheshɛ kaa butu buko na lɛ ekwunyi ni bɛ. Okwo yaa shɛɛ no-ofwo tɛ zheba, bi meme kerishi maa ba sha butu naba zha kwakwa tezheba gana ata o. Be shɛ butu bu ko naba zha tezhɛba naazhe baa yajɛ du kaa ohwolu na bee meme sheyini. Ibe po kwo yaa shɛ tɛzhɛba aba zha yaa zasa ugondu elele aba nda, tɛzhɛba tɛ ma bu sha pata uruna. Iwɛ ecilo gaibɛ yimengeni nga kwuba keeni ganana nga tabwa du kaa agwatana bee mbiseni maa ikpenge mi tɛ, ibɛ n ndumwa na ngaa dumanɛ nu bwo. Uwa ci akana yaa wanɛ maa emeci mepi uwa ci akana yee ci zoto maa zhuvrembe ucwɛci bwa mepi nathe yee ci du zoto na ehurembetu wulwatagwu te uhiejshe agwan gwama no ofwo na ngaa namɛ du ti mepi uwa yaa zhajr yee ci akana agwatana tu togwu maa ta nama atuba na nubwa. Matɛkana iyi ufwugwo nda ganɛ. Aka elele aba jalakaka iyi biye kwo ee hiej nu udukwo ebi zhe. I’ wenen swace, bizhe bo lumo ij. Binya butu du zha zhajɛ du i wenɛ ɛtɛ ikeke bi zhe lumo ij iwene ti yaa she iwe maa iwene ete zheme. Butu butu ba jala maa ga shɛ bwa so ij maa bo nhuwatono iyi ufwogwo unje. Atwa afwugwo mekekeni aa zhagajɛ nu uhwajna ufwugwo Ama iwane ti yaa she iwe maa agwatana hiejwa bi nee mi baashɛ, ibɛ po yee cimi. Iwɛ ecilo go, butu gwumwa elele na name ofwo elele na yaa she biyikwo abu wa yaa zasa atwa na zhaje mo tu dundo tiwe biyikwo nama gabudu hansa ni ikɛnyɛ bu maa biyikwo ga ba nga wa iheimɛ namba. Gaa na yuba nga wo biyi kwo ga kwukwud yaa zasa benye butu ngaa hwujɛ maabu wa buu? Iwe ecilo ga biyikwo elele ebu wo ga tudundo tu nama. Atwa fwugwo zhagaje. Atwa na zhaje na apwaj atwa dure emeci atwa dure eyejilo, atwa dure nkuwoyu, nu uhwajna ufwugwo, atwa na nje ni imenimeni, ineenee, nu uhwajna na ee eri nda, ama iwenɛ ta agwatana hiej atuba bu bwa te she ta nama, ibɛpo iyi elele na butu gwunwa elele nje i shɛ gadaga. Iwebe po yee cimi maa ta nama atubano nu bwa. Uhwajna nge yeri kwakwo ma duma kpejdere gana na kwakwo ma duma kpejdere gana na eto kwune ne biyikwo mi uwa ci hwayɛ tu nama nazhe agwatana du kaa tu pwanwo atuba na nu bwa. Iwenɛ po ta muna baya ta atɛ njɛ tumbula atuba nu bwa.